Reh natz'ajam aaq'ab' je' qa' moo rikoor re' nayeh'a nayeh'a natz'ajam re'ee chi ju'jun kotaq ju' aq'ab' nab'ahqaam ruu' k'eh xaboon y nayeh'a reh naa najuk'um reh chila'la onteera la joch' <hesitation> ja'ar pan xelek re'ee kotaq uxk'iaq nwii' joch' ja'ar are' naa josq'iim rehn chila'la onteera la joch' reh chi saaq'wa koon bien aq'ab'